Pos prefieru de dil al teatru, porque me paeci una esperencia más cercana i más variá. Nel teatru, creu que se puei enganchal muchu más facimenti cola estoria i colos pressonagis... Amás tienis comedia, tienis drama o dambas las dos... que hazi que ca obra sea algu deferenti. Ave... la ópera creu que puei queal-ti segau, peru sonin a caiquandu huncionis más largas i comu se hazin en otrus idiomas comu l'alemán, el francés o l'italianu, i amás de horma cantá, pa mí la ópera es menos atrativa i acessibli. Del otru lau, nel teatru, es tó muchu más derechu i más faci de siguil.